Chista è puru facili. Dunni vai vai, nta qualsiasi città o paisi si trovanu punti di canciu e scanciu di li picciuli, addiventa accussi un jocu di picciriddi putiri aviri sordi nsacchetta cu nautra valuta. A mia mi capitau diversi voti di fari st'operazioni trvannumi a l'estiru. Oppuru prima di partiri jiri nta la banca e scanciarisi li sordi secunnu la valuta chi servi.